Teleskaopy ndraiky edy karazagna raha fammpiasana <hesitation> astronaute ndraiky tegna mampiasa izy, de ampiasaigny izy hizahavahana lakintagna, de karazagna raha sa lavalava igny de alôha ary o <hesitation> somary maventiventy kely de ary mist placena lopy de afara somary kelikely, juste masognao fogna omby izy de avy afara aty enao afaka mi-regle o, le zoom tiagnao atao azy de possible afaka manatrikatrika le lakintagna na lasa kelikely na lasa bebe.